Hay koo, koo jan ta kini yui kea koo jan ña koniti ta kini yu'i keati a iin ho o on. nra kiti kinijan ta kiniyu kea koojan a ti rana, ha ho o on. nra kiti ngu kiti ke kichí hu u un. xakoa xakoa jan ta kinida yu'i keati ña na koniti ta kinidayui keati u jum.